من الحاجات اللي نستعملهم لمعرفة الأخبار، <hesitation> مش التلفزيون، ولا الجريدة ديما وسائل التواصل الإجتماعي، إذا نحب نعرف حاجة نحل فيسبوك ولا انستغرام، ولا أي حاجة مختصة بالأخبار، ونتبع ديما نتبع شنوا فما جديد شنوا <hesitation> فما جديد في العالم، في الإقتصاد، في التجارة -في ال- في السياسة، في الثقافة، في أى مجال يعنى كان.